<hesitation> මිනිස් ජීවිතෙක ඇත්තටම ඉතින් වටිනාකම කියන එක අපිට ඉතින් මනින්ඩ පුලුවන් වත් එහෙම දෙයක් නෙමෙයි. මොකද වෙන ඒවට අපි කියනවා හැම අපේ ජීවිතේ අපි පාවිච්චි කරන භාණ්ඩ ගත්තත් අපි සේවා මොනාහරි ගත්තත් <hesitation> ඒවට වටිනාකමක් මුදල් වලින් මනින්ඩ පුළුවන්. ඒත් මනුස්ස ජීවිතයක් කියන එක අපිට එහෙම මනින්ඩ බෑ. <hesitation> අපේ ඒ වටිනාකම ලැබිලා තියෙන්නේ අපි ඒක පවත්ව ගන්න විදිහෙන් කියලයි මට හිතෙන්නේ. වටිනාකම වැඩි වෙනවා කියලා ඒ අපි ජීවිතේ පවත්ව ගන්න විදියෙන්. ඒ කියන්නේ අපි අනිත් අයට ගරු කරනවද, ආදරේ කරනවද, කරුණාව දක්වනවද, අපිට තියන දේවල් බෙදා හදා ගන්නවද <hesitation> මේ අපේ පවුල් ඇතුලේ හොඳ සම්බන්ධතා තියා ගන්නවද <hesitation> ඒ වගේ දේවල් ඇත්තටම ගොඩක් වටිනවා මේ ජීවිතේ වටිනාකම ගැන කියද්දී. <hesitation> මොකද කියනවා නේ මනුස්ස ජීවිතයක් ලබන්ඩ අපි ගොඩක් භාග්‍යවන්තයි කියලා. ඉතින් ඒක නිසා අපි ඒක තේරුම් අරගෙන අපේ අඩු පාඩු හදාගෙන <hesitation> ජීවත් වෙන එකෙන් අපිට ජීවිතේට හොඳ වටිනාකමක් දෙන්ඩ පුළුවන්.